ننصح صاحبي بش يتعلم لغه جديده انو هذيك اللغه يوظفها في حياته اليوميه حتى ولو كانت هذيك الكلمه غالطه مع الوقت يولي حسن فيها وثان ننصحوا بش يسمع المسلسلات والاغاني و الافلام بس يكتسب اللغه من عندها ويعود روحه على ذيك الكلمات ويفهم وش معناها ويمشي لسانه.